Ny vao nohaniko vao teo izao an, dia gouter muesli sy yaourt. Dia ny fanaovana anazy an tsotra kely arak'izay anarany izayan. Maka yaourt anaky iray dia maka muesli dia afangaro ao anaty baolina iny na ao anaty kaopy. Dia vita. Dia afaka hohanina amin'izay izy.